﻿Obubaka obu nkira kutunga hamikutu eyamaani, eyaaba karimagezi nkira kufuna obubaka obugambaho eby'ediini, nkira kufuna obubaka obugambaho ebyobuhangwa, nkira kufunaho obubaka obugambaho ebyobusuubuzi, nobubaka obukubazaaho ebyencuuka cuuka yeihanga